لو نجدر <hesitation> نسافر للفضاء أكيد إيه نحب، يعني حب الفضول حيخلينا نسافر للفضاء طبعا، لأن فكرة إني نشبح الأرض من بعيد ونجرب إنعدام الجاذبية وهيكي، حسيت إن حاجات ما يتعوضنش.